Nako womojoka manege nako menurut agama manege harus wo sahe osi manga keluarga soko sokonoke ai sifat wejeka ma sifat sokonoke ai pergaulan sokonoke apaka <hesitation> apaka una nyawa <hesitation> apaka una nyawa iofi bolo uwa nako menurut ngoji manena womojoka mane wo nonu dika ai kia ai kasi sayang tergantung ai kasi sayang manga orantua ai orang tua isa ai orang tua ika karna ai perbuatan orang tua ika done ma sebab kai ngoe ma sebab kai ngoe ai perbuatan ai orang tua ika sokonoke sokomanege oli ai perbuatan ngojino de aji ngoa ngoakika sokomanege.